ଇରାନ ଜୋ ଥିଲା ପହଲେ ପାର୍ଟ୍ସିଯନ ହମ୍ରୂ ଜାନା ଜାଓ ଥୁଲା। ଔର ଯେ ସବକର୍ଥ ପୁରୋନା ଔର ଅଚ୍ଛା ସୁଵଯତା ମାନା ଜାଓ ଥୁଲା। ଯେ <hesitation> ଛେର୍ଟମୀ ଇସାପୂର୍ଵ <hesitation> କିଂଗ ସିରାସ <hesitation> ଦାଗ୍ରେଟ ରେ ନେ ତିତ୍ରେ ଯେ ଆଗରେ ଆଈ ଥିଲା। ଯେ ସୁଵଯତା ବହୁତ ଥୀ ବଡା ଛେତ୍ର ପହଲା ଥିଲା। ହେଲେ ଥାର ଵିକାସ ଭୀ ଅଚ୍ଛା ହୈ ଥିଲା। ଔର ଲଂବେ ସମଯ ତକ ଯେ ଭୀ ରାଜଖିର ଥିଲା। ଯେ ସୁଵଯତା ବହୁତ ଥୀ ଵିଵସ୍ଥିତ ଔର ଅଚ୍ଛା ସୁଵଯତା ଥିଲା।